Éni ucaméén gataas, aw bé mojul maal nuŋa gabéñuwar nukando waañi, nuŋa éséfuno nulogoos waaŋ wawu, nuŋa guñéni nak upiriij waañ wawu jaraam uséét.